جیلفش یا ژیلوفش د دفاع لپاره ځانګړي زنګدار یا زهري څنګلونه لري. دا څنګلونه کې کوچني زهري حجرې يعنې نیماتوسس نومیږې. چې کله خطر احساس کړي یا یو شی ورنږدې سي، سمدلاسه زهر شیندې. دا زهر: ښکار بې‌سده کوي یا وژني؛ دښمن ته درد یا خارښت پیدا کوي؛ او جیلفش ته وخت ورکوي چې وتښتي.